ko joghata yite ni do jogha yite ha der mai bana do mari batir ha der a wawan a wada chaji mai ha der yite sai jogha yite to wala yite lantarki sai a naftira beh mai dingan nafturgo beh yite